Äj ntzäkpa't kasyi caldo nkojtapya't nyä, n n nkojtapya't kasyi, cuando nap känhu nhkojtapya't apit pasok, nkojtapya't kamotiyo, nkojtapya't kana, nkojtapya't koya', nkojtapya't cebolla, nkojtapya't oregano y ja'ku känhu ompapä caldo.